B'aje'laj kib'el kijanal <hesitation> a' <hesitation> a' mo'nok kax a' kax kib'el kimentik ti kijanal b'aje'laj, kib'el kitz'aj ti y ti kum, kib'el si ta' p'ak <hesitation> taab' y ja' a' y que b'el que kimenb'el ti k'aak' y jach ki'ki' janal kib'el kimentej etel waj.